Sèè mìŋ yewe dìì maŋ nyiìŋ nɛ̀ŋ jɛɛ̀jɛɛ̀ɛ maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wèè ka dè lɛ mìŋ kpuɔŋ maŋ kpɔ̀kpɔ̀ dììnaŋ ka dȧwè dayȧ wèè kɔɔ gbȧi, kauŋ dawè wèè nyiiŋ mùnlaŋ, kauŋ dawè wèè e gbolòùŋ hnȧŋ e kii mɛ̀ sùȧ because e fè e e è mɔ̀ɔ̀nɛŋ jɔa mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ dìì wèè aŋ jɔ̀ȧ nyaŋ, mìŋ yaȧ kùwùè up and down <hesitation> soo mìŋ yewe dìì wèè ka kà ɓieɛ̀ sùȧ, ka hȧmȧŋ dìì, ka draw wùìyè, ka gùȧ jɔ̀ȧim nyȧŋ, miȧŋ bi ka guò, ka hȧmȧŋ ko gboo miìŋ kaa banebȧnè, kɛ̀ kȧ ngàà ɓèmè bèlaa mɛ̀ kȧ kȧ ɓieɛ̀ sùȧ, mìŋ kɔ̀à ɓieɛ̀ sùȧ, kɛ̀ kȧ dè maŋ ɓù bà maŋ sùȧ mùŋ hùmò nyiìŋ gbàlȧ kuu kɛ̀ kȧ ka kȧ kȧmè gbȧlȧ kuu mɛ̀, sèè mìŋ hnȧŋ, kɛ̀ maŋ gbȧlȧ goo mȧŋ yè maŋ yaȧ tòmaŋ lɛ̀ ka jɛi kȧ kɛ̀ɛ̀kɛ̀ɛ̀ gbȧlȧ kuu mɛ̀ kȧ niŋ dȧȧ, kȧ gbìȧŋ pɛìŋ kȧ dȧȧ gbiŋ, sèè mìŋ kpɛɛyɛ̀ naȧŋ dȧa kɛ̀ kȧiŋ ka kȧ ɓùwȧ, mìŋ ɓùwò niìŋ è juo, kɛ̀ mìŋ ɓuwo gbȧlȧ kuu lii naȧŋ juo, mìŋ ɓuwo gbȧlȧ goo miiŋ, kɛ̀ kȧ ɓɛìŋ ka kȧ kȧmè bȧ, kȧ hnȧŋ kȧiŋ haȧ, kȧ ka kȧmè nɔ̀ŋ mȧȧŋ jɔɔ paìŋ wɔŋ maŋ kɔɔ̀ wèè ka nyunȧŋ, kȧ ka wèè wùìyè, kȧ hnȧŋ kȧ bȧnè kɛìyìim nyȧŋ, kȧ gùȧ manɛ̀ŋ fooim mȧŋ, Kȧ dììyȧ hmɔɔ̀ŋ mɛ̀ kȧ kȧmè kuù kpuu kpùù kȧ niŋ gbìȧŋ ɓɛ̀ guùŋ, kȧ dììyȧ hmɔɔ̀ŋ mɛ̀, kȧ nyùnȧŋ jɔɔ paìŋ miɔ̀ŋ, sèè yȧwi nȧȧŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ kpɛɛyɛ̀ naȧŋ jèe kɛ̀ yèiŋ ɓɛìŋ yèwȧ dìì yèiŋ gbuwo, è nɔ̀iŋ wɛ̀i nɔŋ sùȧ hoo day gɔɛɛ̀ gbòȧ tiinȧŋ, taìŋ bȧ nɔ̀ŋ naȧŋ gbòȧ sùȧ nɔɔnɔŋ nɔ̀ŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ kèè nɔɔnɔŋ sùȧ, kɛ̀ kȧ nyiŋ woò mìȧŋ kȧmiìŋ naȧŋ e kaiŋ ko jawa, ka kamèiŋ wùìyè e guò, kɛ̀ yèiŋ yèwȧ ko ɓieɛ̀ sùȧ kɛ̀ yèiŋ hnȧŋ ko jawaì, è hnȧŋ sèè è jòȧ kiȧ mȧŋ mȧì kò gbooì, kɛ̀ è dè mȧmè maŋ mȧì, yè hnȧŋ nyùùŋ gbiŋ mùŋ guò, e jɔ̀ȧ lomùŋ wi mȧŋ dìì è ɓɛìŋ nɔŋ dȧwè dayȧ wèè nyiiŋ mùnlaŋ gò kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ dìa kɛ̀ yȧwi nȧȧŋ gbiŋ yè hawe è jiwiè